أنا إذا فكرت باللون البرتقالي; أول شي بيخطر بذهني هو البرتقال الفاكهه أنا بحب وايد البرتقال وبحب عصير البرتقال، طبعا أنا عندي ملابس برتقالية اللون ف أنا بييچي في بالي الملابس تبعي اللي أنا برتديها ، وعندي منضدة برتقالية اللون ف عندي بالبيت أشياء كتير برتقالية.